Waɗiino goɗɗum jamanu, wokki lekki heɓaa laatiiki e ki meta, so yimɓe ɓaddike haade maaki. Yimɓe wartiri-ki ɗon ɓe njahata so ɓe ngiɗi ɓe nana nde ɓe ndiskata, nde ɓe te'ata, nde ɓe seeretee, e kuuje laatiiɗe bana ɗe'e. Ngam lekki kin e ki anndina-ɓe.